Alô, mialatsiny mañakotaba raha. Tompo pômpy iñy avao, tsy izay niantsoako añao fa simba pômpiñay iñy ato. Sao di afaky mandalo atiky. Atiky avao añao mañamboatra an'azy. Very avao raha ny rañonay ato tsy hitañay ny ataoñay. Mba miavia malaky raha azafady.